Ama spun tu talhawa axni, ama xchikikan tu ekinan lilakgapasa nido <noise> pus uxa ama spun ani putsa pero akgayunu osu para xa lakslatata kiw tu lha- lha tsink tuskapak pus talhawa xchikikan nak <noise> xmakstin tsama kiw antsa xa talhawa chinoxa ta tlawa xchikan ama spun pus xkilhnikan xla talilhawa xkilhnikan tamastokgwili tu talakaskin tamin taan astankanin tamamaxtimikgo tu talilhawa xnidokan <noise> antsa no xa takamala wili kskgat tsama tsama no spun chono na ama wanican paloma pus <noise> na- nalhawa xchik tsama paloma <hesitation> lha- lha no tawili kskgat.